أنا بصراحة أحب اختار ما آكل مرة ثانية، يعني الأكل لذيذ، لكن إذا كنت ما أحتاج أكل، أجدر أستخدم الوجت في أشياء ثانية، مثلاً، أجدر أمارس هواياتي أو أروح أسافر، النوم بعد مهم، لكن لو كنت مستمتع، يمكن أنسى النوم، لذلك، أنا أجول الأكل.